Tajan kuetini kuena xunda'a chiko orni cho'o pero en nduku nachonro nduu, nduchijan nu iho ya'a yandikoro koro chikoru ñuu nuu yondo chikoro naján chikoron nduya chin, nduintaya kinkoro ya'á yanro onri naró kero ndakenero ndán ndute, endiu kuduu chike koro nanro ke'e nró nanró nanró chidikudi ñoo yanaró nanró chí ngueno kutu kutu yaniku, kenro nda'a yonoro yuu chi yuu chin ndajan niku ndakeru uun no'o ajo jan ndakero la cebolla ndakero mino, ndakero lia nuu ndakero chíni kuu kenró pero ndunde chikonro nda'a, ndanduchi jan chikoro chí y despues ya yadaneja tuu chidakenru ñuñaján lavaru tilonchi ndavru bola kandarutu vaka vakadutu ndakeru ndakuru nakaderu naján, yau anito chi ndakero tenuu tundumi nuu nda'a tandakero ndo'o yajan nakui kediko chenró chí, ndakero kon ndukuro lo bueno kenró nunda xhiko onrega kuyenda'a.